Ho vixhí ho o on. sandia, ho o on. hi roko tón, roko tiyata, ho o on. hi ho o on. ruguan ho o on. dichi, dichi'i, hu u un. lima, naranja, tikahua tivako, hu u un., ti kayá, hu u un. nrugua hu u un.